باش تاخذ صورة مليحه لشخص، أول حاجه تتأكد من الإضاء باش تكون طبيعيه و مافيهاش لظلال، بعد خلي الشخص يكون في وضع مريح و تأكد من خلفية الصورة تكون بسيطه و متشوش خلي الكامرا هكا مستوى عينيه و شويا فوق و باش يكون منضبط لازم تكون الصورة باهيه.